Bedo watina na'urawol lotugo limse, diyam be sabulu sai be mabbita mabbode majum, goddo wata Kare ha nder sai mabbe, sai hauta na'urawol mai be hite lantarki kunna dum, to fuddi huwugo, sai a rena sedda lotan limse mai, sai goddo wata dum lallita heba laaba voda sai itta yaha liira dum ha naage heba yora kolon.